උණ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව වගේ තත්වයන් හීදී <hesitation> අපි නිතරම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කාරණාවක් තමයි <hesitation> විශේෂෙන්ම සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව කියන තත්වයේදී <hesitation> ශරීරයට <hesitation> සිසිල් දේවල් සීතල දේවල් <hesitation> අපි <hesitation> සීතල වතුර අල්ලන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. සීතල කෑම ජාති කන්නේ බොන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ <hesitation> එළිමහනේ <hesitation> සීතලේ <hesitation> නිරාවරණය වෙලා ගමන් බිමන් යන එක <hesitation> එකෙන් වළකින්න ඕනේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට <hesitation> උණ වගේ තත්වයක් තුළදී <hesitation> අපිට ඇතිවන ශරීරයේ අධික වේදනාව <hesitation> මලානිකභාවය <hesitation> නැති කරගන්න <hesitation> අවශ්‍ය කරන වේදනානාශක <hesitation> ඒ උණ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාවත් එක්ක <hesitation> සටන් කරන්න පුළුවන් විවිධ ඖෂධ වර්ග <hesitation> පාවිච්චි කරලා අපි <hesitation> ඒ පිළිබඳව <noise> සැලකිලිමත් වෙලා <hesitation> ඉක්මනින් <hesitation> වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා ගන්ට ඕනේ. එතකොට <hesitation> ආහාර ගැනීමේ අරුචිය නිසා ඇති වන ශාරීරික දුබලතාවයන් මග හරවා ගැනීම නිසා කොහොම හරි <hesitation> ආහාර ගන්ට අවශ්‍යයි. බෙහෙත් නිසි වෙලාවට බීලා <hesitation> හරි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ඒ පුරුදු අනුගමනය කරොත් <hesitation> අපිට ඒ තත්වයන් <hesitation> නිසියාකාරව <hesitation> මග හරවා ගන්නට පුළුවන්.